अगर के जादूगरअल इन करएल की के इंसान ते कुत्ता बड़ेल ता कुत्ता ता जबतक उ जादूगर चोलु उ वे जादुगरा अंडर वोलु अगर बाद माँ वेन छूट भी डीएल ता उ आपा लोगू मा जेके ऊते मिलालु अर सुन्घालु ता लोग ब्वाला की क्या वे अर नीता जब उ आपा इंसानी रूप मा आलू ता उ बातें द्दयालु की जादूगरान मेते क्या करि।